ای نمے داسا دا پاروٹ کہ نن مطلب ہرا ہرا گِڑاتے کُنین ننا صحت، طبیعت ننا جوان مریک۔ ہرا ہرا گِڑاتے مطلب کُنینہ ہمو بھی اریر جوانو گِڑا اوکُنوکون او۔ لیکن اوفتا نا بندغ نا وخت وخت طبیعت انت مریک، خراب مریک۔ دہنکہ داسا نن ہرا دیہاتاک او. ننادیہات نا جہاگہ غاک او دہنکہ سائیں نا جھل اے مشک او یا ہندن انگا جاگہہ غاک او او بندغاک امہ کیرہ تینا اُراتے ٹی رہینگِرہ۔ بُزگل ارے تو تامال ارے تو تا۔ تو جاگہ نا دا انتاک گِڑاک ہرا اریر او خالصو مریرہ۔ او گُڑا ارا میڷک تا اریر، میڷت ئے تینا خوافِنگ کہ راہی کیرہ ولدا میڷک تا بریرہ، میڷت ئے تینا انت کیرہ پاڷت ئے تابیڑِرہ کشّیرہ۔ اوفتا پاڷت ئے کشّار پدا اوفتا پاڷت ئے او امہ کیرہ۔ پاڷت ئے تا جوڑِہ، مریرہ، اوفتا انت کیرہ، خسّی کشِرہ اوفتا سی کشِرہ، خسی تے تہ کشِّرہ چُناک تاکُنیرہ سی جوڑ کیرہ ای آ۔ دا سی تے تا کُنیرہ۔ گُڑا ظاہر اے او خالصو گِڑا او۔ اوفتاولدانا ئے انت <hesitation> صحت طبیعت جوان مریک۔ اونو گِڑا شارتےٹی ملّپک جوانو۔ پاڷ آ بھازگِڑا جوڑ مریک۔ دہنکہ خسی ئے بھی جوڑ کیرہ شارنا ن۔ ن۔ دیہات نا نن بندغاک کُنینہ۔ خریش جوڑِنہ کنینہ ای آ تا، خرودئے چاہورے۔ خرود نن جوڑِنہ ای آ تا۔ دہنو انت کینہ، ہیٹ نا م۔ م۔ میڷ ئنا ہرا انت ارے پاڷ ارے۔ اوڑا نن خرود جوڑِنہ تِخِنہ۔ اوفتا بے دیر بھی کینہ خرودات ئے۔ خروداتے آن وختس بارُن بھی نن خسالینہ، کُنینہ۔ پین ہندنو بھاز گِڑا ارے۔ ایلو انت پارہ تہ مدر جوڑ کینہ ای آ تا مدر کُنینہ دا کل خالصو گِڑا او. شارتے ٹی دا گِڑاک ملَّپسہ۔ دیہاتاتے ٹی مریرہ۔ تینا دُو اٹ بندغ بیڑِک تا۔ پاڷت ئے تا خنِک۔ صاف کیک تا۔ خالصو پاڷ مریرہ جوڑِرہ تا زیبا زیبا۔ شارت ئے ٹی دہنو گِڑا مفک۔ گُڑا اوفتے کُننگ آ بندغ نا صحت جوان مریک۔ تندرستی بندغ ئے مریک۔ بندغ نا ہڈّاک جوان مریرہ۔ بندغ نا خنک جوان مریرہ۔ بندغ نا نظر جوان مریک۔ اُرے اِسکا بندغ نا طبیعت مطلب تینا عمر آن مطلب بھلوس مریک بھی دہنو خالصو گِڑا کُنیک تو مطلب اُرے اسکان صح۔۔ انت مریک جوان جوان صحت صحت مند خننگک۔ نہ ہڈّاک تہ خل کیرہ نہ اِڷ ئس مریک تہ۔ وخت ئسے ٹی آخر مریک چہ انسان اے ایہن ارُو برُو مفک تہ۔ <hesitation> ایلو انت پارہ تہ، پین اوفتے خیر اوخسو بھلو پین فروٹ اوہنوگِڑا مالٹا، زیتون، پسّی اوہنو گِڑا مفک لیکن دہنو خالصو گِڑا کُنیرہ۔ میڷک تینا اوتا میڷت ئے تینا تڑِرہ۔ سُو کُنیرہ جوانو جوانو تازہ ؤ تازہ ؤ سُو مریک تو دا سُو تے یخاتے ٹی پَٹّو کیرہ۔ پَٹّو کیرہ کُنیرہ تا، ماش پارہ ماشتے ٹی کیرہ کُنیرہ تا۔ تو اوفتے تو ہر گِڑا جوانو ملِّک۔ مُلکیئا ہرا کُکُڑاک دیسیئا اریراوفتے کُنیرہ۔ دہنکہ ننا شارک اریر۔ شارتے ٹی دہنو جوانو جوانو گِڑااوخس ملپک خالصو خی -- سی وغیرہ ملپک۔ ہر گِڑا ئے ہندن او مطلب بھازاتے ٹی ہندن سی بھازشاغِرہ۔ ہنن گِڑامِڑا بھاز شاغِرہ۔ ہرافتے نن کُنینہ ننا ئے انتاک طبیعتاک خراب مریرہ۔ ہنُّنو پکوڑا کیرہ دچہ انت آ انت کیرہ۔ پئے پِسّی کُن سینہ ئے خراب کیک۔ مالٹا کُن۔ تو دہننگا گِڑاک بندغ نا طبیعت ئے خراب کیرہ یا پین ہندنو بیدِیر گِڑا مِڑا یا دا شار ئنا ارے اوڑے خالصو گِڑا ملّپک۔ نئے سُو جوانو ملّک۔ نئے ٹماٹرس صحیحئو ملّک۔ نئے پاڷ ئس جوانو ملّک۔ ہچس جوانو ملّپک۔ لہٰذا ای تو ہنّا پاوہ کہ شا-- ئےانت ئنا دیہات نا ہرا گِڑاک اریر۔ اوشار نا گِڑات آ بھاز جوان مریرہ۔ صحیح مریرہ۔ شارتا اوخسو جوانو گِڑا مفسہ۔ ہرافتے بندغ کُنیک پدا زُو زُو ناجوڑ مریک، بیمار مریک۔ چُناک ناجوڑ مریرہ، بیمارمریرہ۔ ایلو انت پارہ تہ، ہرا ہندا نن تینا گِڑات ئے اگہ نن تینا دیہات نا دا سی مُچ کین، پاڷ مُچ کین، دافتے نن پیشن راہی کین، ایڑے بہا کیر تا، بندغاک گُڑا ہموکا خے--آخر مچہ مچٹ ہلیرہ کُنیرہ لیکن دہنو صحیحئو گِڑا ملپک ہرا دہنکہ مشتے ٹی جوانو جوانو گِڑا ملّک، پاڷ ملک سی ملّک۔ ہر گَڑا ملِّک۔ دہندو ہرا گِڑا ملپک شار تے ٹی۔ ہرا دِیرک اریر۔ ای تو پاوہ دیہات نا دِیرک بھی ننا دا شارتا دِیرتا دیہات نا دِیرک بھی جوانون او۔ باسِفنہ تا۔ لارتینہ تا۔ دِیرک تا جوان مریرہ۔ پکّا مریرہ۔ تینٹ کُنینہ تا، چُنات ئے تینا تینہ تا۔ ایڑے گُڑا دہنونو خرابو گِڑا ارُو برُو مفک۔ فُوآ-- مطلب مالٹا، زیتون اوہنو گِڑا مفک۔ ہنّا گِڑا تے زیادہ سے زیادہ نن کُنینہ انتاتے ٹی مش تے ٹی۔ دانگان سی اے اینگان پاڷ اے۔ چاں کیرہ پالیئو کُنیرہ۔ دِیر والو سلیمانی چاں کیرہ کُنیرہ۔ ایلو ہمو پاڷ بھی ئے انت کیرہ تین کہ مریرہ خسی کیرہ تین کہ ہمو پاڷ تا راست اے کہ ڈہی بھی جوڑ کیرہ۔ ڈہیک تا ہندنو مزّہیئومریرہ۔ ڈہی جوڑِرہ گتّر گتّر۔ ہمو ڈہیت ئے بھی کُنیرہ۔ بھاز گِڑا جوڑ مریک۔ سُو میڷت ئے تینا تڑِرہ، سُوبِسِرہ۔ پوغات آ زیّا سُو تے تینا بِسِرہ کُنیرہ۔ ایہُن لار تیرہ سُوت ئے کُنیرہ۔ ایلو مہ۔۔ مَش تے ٹی مَش ئنا ہرا یلو مال ارےاو بھی بھاز جوانو مریرہ۔ ایلو انت پارہ تا <hesitation> انت پارہ تا ایلو، مُرو مریک مشتے ٹی۔ مُرو تا م ۔ انتاک سُوک بھاز جوانو مریرہ۔ باسُن مریک مُرو نا سُو۔ ہرا چُنائے انت مریک، سینہ ملیک سینہ مریک تہ جھکِیک، کُھلہ ہلیک تہ، او چُنائے سُو ئنا انت مُہ- مُرو نابیدِیر تَر، بیدِیر کرک، جوان زیبا جوڑہِ تہ، ٹھائہہ تہ، اوفتے ٹی مسالحہ شاغک، پہ انت شاغک، بے پِلپل جوان زیبا شاغ تہ چُنات ئے تینا ہیتے تا یا تینٹ کُن تابندغ نا سینہ ئے فُل مطلب جوان کیرہ۔ دیسیئا دا کُکُڑاک اریر۔ فارمیئا کُکُڑات آ نِسبت او دیسیئا کُکُڑاتے تَھڑ جوڑ کرتا، ٹھائہہ تا، بیدِیر کرتا نا مرضی، یا ایہُن یخنی طریقٹ جوڑ کر مچِٹ بے پِلپِل شاغ تا، مچِٹ مسالحہ شاغ پدا ہنُّن مچہ کرتا لار ایتہ تا جوان کُکُڑ ئے تِخ لار کے کے کے جوان زیبا کڑھہِ اودے بھی کُن اوڑے بھی جوان اے۔ پدا شارت ئے ٹی دا گِڑاک مفسّہ۔ انتات ئے ٹی دیہاتات ئے ٹی بھاز زیادہ مریرہ دا گِڑاک۔ ایلو راست دا بھی ہیت ارےہرادا خُض-- بہ-- بھازاتا ہرا گِڑاک اریر، گِڑات ئے کُن۔ ہندن بھاز سی شائِرہ تا۔ ہنُّنو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 اگہ بندغ جوان جوانو گِڑا کُنے گُڑادا بیمارِیک بھی بندغ ئے مفسہ۔ شارتے ٹی بھی بندغ ئے مفسہ۔ بھاز بندغ وختس خنوس شار ئنا بندغ بھاز زُو زو بیمار مریک۔ ہندن اوار سوار آ گِڑات آ کُننگ نا وجہ غا۔ یا بھازاتے ٹی چِرینگِرہ ہنّنو جوانو خالصو گِڑا جوڑ مفک۔ نئے سبزیِس جوانو مِلّیک، نئے سُو ئس جوانو مِلّیک، نئے بیدِیرِیس جوانو مِلیک۔ ہِچ ملّیپک۔ شار نا بندغات ئے خنوس طبیعتاک تا ہنّو جوان او عمر نا ہندنو بھلون او خنیسکا-- خنک تا خراب مفسہ، کور مفسہ، اُرے اِسکا خنک تا روشن او خنِنگہِ-- خنِرہ۔ بہ-- خضدار شار نا بندغ چُھنکی آ، نظر بندغ نا کمزور مریک۔ خرابِنگ خرابِنگا گِڑا کُنتویس، جوانو گِڑا کُنگُس خہ-- روشن مریک خن بندغ نا، دنّناک بندغ نا جوان مریرہ۔ پُژاک بندغ نا جوان مریرہ۔ صحت بندغ نا جوان مریک۔ چُناک بندغ نا کُنیرہ، چُناک بندغ نا جوانو جوانو چُناک جوڑ مریرہ بندغ نا، صحت مندو مریرہ۔ پیرنگات ئے غریبات ئے خنوس بدتِر چُھٹِرہ کارہ کہ پے-- دین۔۔ مَش ئنا بندغ بھاز زُو زُو پِیر مفک۔ اگہ پال کُنے، خسّی کُنے، خُرُود کُنے، سُو کُنے میڷ نا، جوان جوانو میڷت ئے انتات ئے ٹی مَشت ئے ٹی، انت مریک۔ انت پارہ تہ؟ مَش ئنا میڷ مریک۔ مَش ئنا میڷت آ وری ہرا سُو ارے۔ او زور گِچے-- گِچین اے دا سُوت آ نِسبت۔ او سُوت آ ئے انت کیرہ تڑِرہ کُنیرہ گُڑا انت کیرہ، طبیعت تا اوخہ خراب مفک۔ شوما دا خرابِنگا اوار سوارِنگا گِڑات آ بندغ نا طبیعت خراب مریک۔ انتس ئے کُنوس بیمار مروس۔ بِرِنجس خنوس اینو پھگہ ہندن خراب او اُولن او سیخ آنبار اون او بھی، کُن تا بندغ بیمار مریک۔ انتس کُن ہندن مریک مطلب جوان جوان وگِڑا بندغ ئے ملِّپک داڑے۔ ایڑے بندغ ئے ہر گِڑا جوان جوان ملِّک۔ انتس کر، انتس کُن۔ مطلب کن--ہن-- مَش نا مطلب گِڑا زیادہ جوان مریک۔ ہر گِڑا خالصو مرے ٹی تا۔ و دا شار ئنا گِڑاتا زیّا ہنداڑے اوار سوارو گِڑا جوڑِرہ۔